जा बरा असता ता सडी मरकाट असता। जसा ऑर्गॅनिक जोवण ऑर्गॅनिक असता मनन खूप मरक असता आणि ती मरगाई फाव सूधा जाता। जा जोवणान सगळी मनष्यांची मेहनत आणि सगला जिवाक बरा तसले वस्तू वापरून तयार केले गोंष्टी अस्तात येन्च्या खतिर ते खूप मरक अस्तात आणि खूप जिवाक बरे सूधा अस्तात।